रसोईघर मा पाये जाना वाला प्लेट हूदन एक हूदी डिनर प्लेट जू भोजन परोशन मा काम आंदी लंच प्लेट जू दिन भोजन कू हूदी। एक नाश्ता प्लेट। जू नाश्ता कनू कू हूदी। एक फल प्लेट हूदी। सलाद प्लेट सलाद खुणे। ड्रेसर प्लेट मिठाई खुण। सजावट प्लेट।